العطل الوطنية في المغرب كاين عطلة بداية السنة الميلادية، وعيد الاستقلال تمنطاش نونبر، وعيد تقديم وثيقة الاستقلال حداش يناير، عيد الشغل واحد ماي، عيد العرش ثلاثين يوليوز، ثورة الملك والشعب عشرين غشت، عيد الشباب واحد وعشرين غشت، المسيرة الخضراء ستة نونبر، وعيد الاستقلال تمنطاش نونبر.